O bù wɛiŋ nɛ̀, bù wɛiŋ nɛ̀ huŋ, e sieɛ̀, mùŋ banàŋ sieɛ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ bù wɛiŋ. E bù kui lɛ̀ tiŋ pɛɛ, mùŋ banàŋ sieɛ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ bù kui lɛ̀. yèè laabu lɛ̀, e sieɛ̀ sèèùm banàŋ sieɛ̀, kɛ̀ màiŋ haà, kɛ̀ màŋ dùà saaà, tiŋ naŋ hìɛ̀ŋ e laabu. Bù wɛiŋ, bù kui lɛ̀, e laabu lɛ̀, maŋ bù maŋ miiŋ miàŋ mìŋ naŋ nyìmè kiiuŋ. È siaŋ è yaà bù tɛ̀ɛ̀, anyùùŋ nyaŋ bà nyiŋ kààìŋ nɛ àŋ kpaaì e bù kui lɛ̀, e kuwà dò, e bù wɛiŋ nɛ̀ kààìŋ nɛ pɛɛ maiŋ nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀, kòà niŋ, mùŋ kpaaìŋ, e laa bu lɛ̀ àŋ kpaaàiŋ wèè aŋ jɔ̀à nyaŋ, sèè kɔɔuŋ nɛ̀ nɔ̀ŋ bìa niŋ àŋ kpaaìŋ.